Kpugi naa dap yaa eebu. Kē adoo mkor kpugi naa dap yaa eebu nama, nyorne bee kɔr lo ayorloo le-aloo è sah waa kpea kpugi aan zii t-pie yii zii t-pie e sah ayorloo naa aa aaloo, kpusi āmā, ereba kén aa leba do, bu-a nāāle é ēē nyorne bēē ōōle nēē wanaloo Kpugi naa kpāān lu, é sor lu e lua. Ereba abu-an kpugi ōbee ere sah ō nwii u̱, bu-a nāāle ē ēē nyone bēē kor kpugi naal ē dāp kpoa ō nwii lɛɛba lu lo o-nwii u̱, bu-a ere biira nyorne bēē kor nu-akienu esiraloo Kpugi naa dāp yaa eebu nyorne bee kor. Lo õle bu nyor-ue é sah nyor-ue naa lẽẽ loo é nyor ké alo tɔɔn aloo dum do, wa obee ii naa ẽrẽ ó awãdẽẽn loo, pya nwii é õ bee bu-en naa neh ã awãdẽẽn, akõbẽẽ nãã wa lo méh, ba lu pya nwii é ba lagara sah tɔɔn laga laga dum, ereba keh õ piiga lo-a kpoa-wa dõ ba su kpoa, bua nãã lee, ẽẽ, ereba kẽn õ bee ere. Kpugi dõ. Nyorne bẽẽ-wo, kpngi naa le-e edap yaa ẽẽbu.